Manao dia lavitra mihintsy ny olona amin'izao rehefa mandeha satria ilay fiainana rotoroto be a dia lasa ohatran'ny hoe mihazakazaka be daholo izay zavatra rehetrarehetra hatao, amiko manokana aloha tsisy mampaharatsy azy e fa mampandroso ary ilay izy